Genrei musiccalli. Generi musiccalli eh <hesitation> no è chi mi praghi meda su <hesitation> ballu sadrusu, de cuddu. <hesitation> Canzoi sardasa, mi praghi a da sa intendi is canzoi sardasa.